Kwanzi fayda ya- ya ya kibubu. Umapelo kuhika mumu, kudumbu kisi, kudumbu kisi. Sasa pamikaidi umuenzo umu uiza, walola chimu ichi hapita. Kwa sababi yelilu ulinayu munganda, <noise> nchibubu ulinachumunganda. Ilazimu maavuna, panu na marengu ya jiriafiki. Umaavuna usende chichichini ututamani ankulola ah ah bora ekueleza silikukuye kuviyambu kuvikundi. <noise> Kwa sababu mkielilu kuchama, nandititamani chimu. Nsinuwezuwa kutinamangatole. Kumudaunu ustiku ustahidi kwa mba. Umudauchi kutakii wangope, awunchite chani. Nandinasendu kuchama, ilazimu mlejiesho. <noise> Yanilazima, inje nao, tachie nao, na mlejiesho. Tufaa utinapana yike kwe yikila. Mba ukubadae, inziziza tsaidia, wifuye veno yoko bana. Upirunchwili bana inuakopa. Mkiretare ukuwekeza kabadha yikimuiza maavuna kikusaidia. Tufaa utinapanatu yike chibuwu. Mwana jijamanzi yako mko nomu maavuni kablo yamuenda unopaanga. Tarenga ngutufuduga maringu. <noise> Na panzi nganda avu ni chibu guchu umwezi wa kwanza. Mbona na avu na umwezi uwatisa? Tasi miyezi yoda ya luto ponja, narengu. Tofa uti ni weno, ni vikoba, ni vyama. Vyama ni pano mwa panzi lepa wa kakwenye wa sababu kwa kupela pari katiba. Utangufu unji katiba. Lati, vikatiba inikufuadu. Nemu kulola boru kubikubi, kukubi yama. Kulikichi bube indechiru munga andha. Nemu kulola vikoba viku msaidichi na amunachini. Na hivi. Kwano nama pelangi, indi ni ishidaini kulondu kuhiyo mba. Lafi hira nta koe iti. Indi ni chikoba. Kwa chiputaki wangu kagope kukubu chikoba, njizangu wangu ishidaini indi na rumu mga andha. Afu nsharangu tuwarasiru mbe jeshu. Na vino kulikatiba, anilazima kusima kwa mbatarei fulani. Chiputaki wangu ntua alimpia. Indi nta koe iti ngina maaomba uli. Yani na maaomba juchi inengichibaru wangu umbe, ili nchituwali hira iyo. Koko na mna nyingine, nemu kulangati, chikubanu wangu anza ni akili. Anangata chemu shabongu, maaomba juchi inuronde. Manangi wapita, utatuazile uziata kukuelewa. Yani atiku kuelewa kabisa. Kwenji waomba juchi inuronde hira iyo. Kuka lejeshi. Kwa kopu kumutu binafusuti, kulenga jazima nakimbiri pako. Mdaletu mda fulani. Asila iskukupia. lakini kuchikoba ngundu lo kusendu masenda anawewe sile lumlejesho wako nukulipie hela <noise> hii numailipatu.